Áh taig cháih áh-áh ré ne ba mu, na mu chíh yia jo-jo ko taih chiu oh éh yiah neih oh éh réh záh bá muoh taig gi ain müh go jo yia máh záh, záh shiu éh ré záh la ré muoh la ré, ré naum jála óh naum éh la ré la yia-yia óh fu yia já lá áh oh fu gieh tsá éh jo gie tsá já la áh la joh jo la ré müh la ré zah muo, zá muo oh ñi éh gi la réh ja lá-ja lá áh záh fu gi noh bá muo chi gi yía ko taih chiu, có taih jo éh záh aig có éu áh muoh-éh ré ko taih chiu jo taig gi ain mü no yia neih, neih-neih ré naum re záh mü záh laig mü zá lai ló tsáh yia oh fu laih lai báh, báh muooh taig ain muh no jo, <noise> jo báh muo taig ain mu no joh, oh báh muo taig ain mu bá muo zá mü zá mü laig yia-yia naig oh yia lóh záh nain yiah, yiah yieh jo muoh yieg ja lá ah cosa gie tsá la oh yia jo yáh neih re ne muo re yah nei muoh cuo ja la áh yia la la jo muo tsá müh.